Mbɔ ka nya mbɔ ngɔ ku tsa mbɔ ati tdɛtsɛrh ba ayasa abina a tsawa ba dena na awi iya ngɔ ba denani ya ngɔ de cɛrɛ ko ngo wurhi korhu se ngɔ ba nerha ka whɛng gɛ ngɔ wu ubina dungum tɔ nga ananga duda cɛrɛ men si whɛng mɛn ubin zamani wu mbi pfunga ku cɛrɛ ku ba korhe domin mbɔ ka dɛrh atsi iveu shimubi nu ubin ku korhe sei weu zi imesi itdɛrh ba nerh ku da be mesi itsɛrha za adɛɛ utang tɔ de mɛn gorh guse mɛn mɛn nge laifi mɛn se laifi mɛn igbaa se <hesitation> atɛsmen agba se nerh ijee ngaa gba nerh ijee saka si gbaa irak ka gɔrha agɛ ngo ba sok nga yikanga ngɔ ba utɔɔ ngɛ yoka nga ba kwerh awhi ba nga nga ai tutsurha nga amma mɛn ki korhi ifɛrha mɛn mɛn dzur dakuwe rhi bikamɛn nu mɛn ngɔ shio rru dama ngɔ ki zi irham, Zi khau nu uyei kobo sei utɛ ngɔ ha nga za ayei imanga na tsuka ngɔ zi khauba zi ukaa utɛ ngɔ ha za wha adeka ngɔ khau irham kawai nu soko banerha ka yang awhing rherhe mbɔgai igwɛɛ ngɔ. dzowe nu utɛ ngɔha nga ataing ngɔ si nyango <hesitation> idopu numa ki zi de ba ba rhu imata cɛ agwhɛkaciya adɛɛ na rhi ngɔ iven a rhena ngo ba gɔrhɔ mbɔ gɛ itiyerge mbɔ <hesitation> a nyanga arherha ngɔ kama whewhergwi nga rherhe tɔ inya yerh ngge wurha mbɔ cɛrɛ mbɔ awu rhi inya yerh ko wane ivang mɛn birha bɛɛ ki lirhi tɔngmɛn ni gbashia mɛn ki nyanga ni gbashia men itarh uwɛ idzowɛ unum nga ka dzeu mɛn na melna kiha mɛn tarh uwɛ ka rharha domin uwɛ me n si gbangbɔ sei nggu atsɛ mɛn nu tarh tsuwha sei nggu awhɛmɛn nu tarh tsuwa kishoo <hesitation> mbi zarha ku rhirhiki mbi zarha ku Nu tsind ku zei kishoo kami tɔvamma mni aba wɛrhe gɛ nga a weya wɛrhe gɛ nga weya a tɛi de nga de dɛ yisa mbi agbuwa guwa atsembi ko nga kwerh koka gɛ anga kaza dzeka ko ngɔ wurhu ubin ko ngɔ shiyo rhu ubin ngɔ ku seisei khamm ngɔ ngɔ ku meko korhu kose etɔ aisi nyanyi ishaa kpangu mbɔ nggu icɛrɛ ishaa azei fara anang tɔnga bɔr cɛrɛ a wu cɛrɛ whurhi nyaka bi nya yer awu nya yerh si gwhe ubin nu uba ngɔ nu garungɔ amɛn ngɔ ngɔ kobo ngɔ gwhɛ nu uba ngɔ cɛrɛ hankala ngol shike amɛna ngɔ shike mɔ domin ngɔ ba gwhɛ koboha ngɔ ba si kpom amena ngɔ una ngɔ nu uwɔ mbɔ ka ba nu kobɔha ngɔ ku rherharhe nggu kparh nga dungume igu ibɛm mɛn kingu shaa shiweya ngge cɛrɛyedomin gu na awghɛmen igu na atɛsmen igu na ayismen, Mɛn ki gu na mbɔ na anapmɛn mɛn ki gu na mbɔ ubin mbɔ aba atarh itsuwa deyiwa ngɔ ngɔ kpɔmngge ka gbɔng ngɔ kpɔm ngge ngɔ nya gbashe ngɔ amma cɛrɛ ngɔ tarh tsuwa mbɔ si yei mbɔ fa ba nge whurha mbɔ inya yerh cɛ ba <hesitation> men tar uwɛ domin abina rhɛrhɛ rake bi ishaa ka korhe korhe taɔ ngɔ ng arhu na doka mbɔ ba korhu ugbawɔ ngɔ zu shɔrhu <hesitation> mbi amma mɔ dam ngɔ gɛ deki rhirhɛ ku manɔ ngɔ si vu korhu ngɔ cɛ de mbɔ ba zi za rherha rherha ko nga rherha inya dama ifɛrhi ubin kpii ngɔ ka bema tɔ ngɔ korhu sengo ngɔ nya imang imang nu garh ku song ngɔ nya imang imang nu garh ku sang tɔ imang mang ki whirhnnge agbashe ku kpomɛn robo mɛn <hesitation> igha gbashe mɛn abika ba imata cɛ to biba fetu harha na tsa ngo si whengo ubin kpii ku. maa ba sei mbi ba fɛtu ufarh mbi, Men rherhe rhɛ ngge numen gbisha ni fiurhi sei tomi itsi mɛn si rherhu mɛn gɛ mɛm wemɛn ngɔ weɔ mɛn rherhe ngge mɛn ghishi tomi itsi mɛn amma mbi awekaci woka wɔ tɛi ma yeba nya mbɔ ma darhu dzur mbɔ mbɔ yɔr a wheng ngɔ ku sirh na dɔrha wheng siseisa asi na nang ka fɛnnum mbɔ si zi mbɔ azĩ na nang ka zer ni rher mbɔ si zi mbɔ na dzur awɛ zarhi asei, Karha ishaa bina vɛu ishaa bina vɛu abina kishoo saka zi shasha rhu usi ngɔ kau irham ngɔ si whengɔ mbɔ zi kpaba dzur kishoo tsarha zi shapa rhu si tɔ mɛn rherhe guse ngɔ utɛ ku dzeu mɛn kishoo ngɔ dizibuweba mɛn si da mɛ ɛn ba borɛ arherha mumn mi ka dzeke bawu aki rhawhe mu ki vii tirh diivaa cɛmɛn dɔrhi tirhi mi ɔr kum,